ṭഉലുṭഉ പക്കി ധപു ധര്പന്പ്ē ബൌലി, കുപ്പുലു। കകേ പക്കി, കോരന്ഗു, കക്കേ, ക്ōരി, പുന്ജ। കുജ്ല്ലു, കോക്കരേ, മിന് ഛുല്ലി, ഗിദി, ബഥു। നവിലു, ഗുര്ബി, ഗിലി, പുധ, ഗുമ്മേ, പുന്ദധേ। ഇത്ഥിരി, കദേ, തിത്ഥിരി, ബന പക്കി, ബിജേക്രേ। പക്കി, ഓന്തേകോരി, ബല്ലേ പക്കി, മരകോദപ്പേ। മൈന പക്കി, പേരദേ, കരു, ജുത്തു ദ പക്കി। നേഇപിന പക്കി, കജന, കന്ദദ ഗുരവേ, ഗോപി പക്കി।